काई गाबा पानी हु वांचावे काई पानी हु कोनी वांचावे जैसे वर्षा रे मौसम में मानक पॉलिस्टर रा गाबा पेरवा में काम लेई वना हु रेनकोट वण्या करे। पर जिका गाबा कपड़े रा या सूती रे हवे वे वर्षा हु नीं वांछा सके। पर जिका पॉलिस्टर वाला गाबा हवे वे पानी ने शरीर हु कोनीं लगण दे।